Ma a poexia a l'é stæta e a l'é delongo importante pe-a anche pe-a nòstra etæ. L'etæ moderna a l'à de beseugno de voxe che no no tëgnan conto do do mòddo da mainea pròprio lògica no, e òh comme se ghe dixe, usuâ pe dî unnna cösa ò pe sentila. A poexia a va a-o de là de de questi ostacoli, a no reisega ninte a poexia a l'é poexia. Chi reisega d'invece o l'é o poeta e o reisega tutti i giorni perché o va, o l'intra drento, in sciô fondo de de l'anima di òmmi. O n'o l'é un zeugo guæi façile questo, eh.